Mge ma znad na n nanyi unya gwu dwudwu, aba n mii chei pma ma lo mi ye ma lo ozhi yakwo nu nha lo zhi yakwo, che kaduna gnyinu ho ɓa myi ma loɓo mii dna. N ha lo ɓo n malo mii twu ɓo numwi. Mii ta lo mii gya ɓo ɓereketen ma myi ma gye ɓa lain, che mii zna ma twu aɓo zogye unya dwudwu, oɓo n mii ye ma chawye n ma dnaɓo nu wye n kwo ɓa bma mii zhni. N tnutnu nu mii ɓa lo mii dna mii nyi n na ɓwa tnutnu n hadna n na ɓwa tnutnu ha zhni kwo ɓo bma mii zhni in su, n twukwo twuge aɓwa tnutnu, kwo zhni nya n ha kwo ɓwa shi, kwo zhni nya nu n kwo ɓo wna haɓwa n su, kwo zhni nya nu nkwo ɓo gaho agbmadansu. Mha shi azawye on ɓa fyi lon zhimii lonu ɓa na ɓwa tnutnu lo ɓa zhni, azaho ɓa knwu kaya, che ko knwa nya lonu, ho ɓa gye ho gyiwyei shi, gyiwye n ha bwanyi kwonu n kwa bma hozhni, ha gyi nyagyi chei. N ha dna nzhi dnagbmai lonu, gyi wye nha ɓwa o kwu nu n kwa zhni gyiwye n mii ɓa ɓwa, ma zhni aɓo o chei n ɓa n mi-i zhinyi, n twukwo twuge na ohi dnagbmai kwo dnag bma, n twoukwo n naɓaiye pya n na ɓwa tnutnu shi n ho ɓa zhni. Che mii lo lonu, mii ɓalo mii dna ma, kwo mii banya nu, mii ɓa wo kwo fa nu kwo wo mii. To ma zhnatna n nabayi ma gye mii la nyaɓwa n kwo ɓa zhni ma gye mii dna mii zhni oba, n na bayi n ma zhni obuyi kwonu, two ɓa bma mii zhni. N ha kwu oɓa zhni ma, kwo ɓa bma ho zhni ha zhni aɓwa tnuttnu, che ho gye azaho laɓo, zaho lo wa kwu ma kaya, wa twu oba zhni nmwa, walo anya baba, che wa zhni oba n mwanyi, wo ɓwa dna n hayi wa zo wa- wa zhni wa ɓwa tnutnu nu. N wo ɓa zaɓwa nu wa ze, o wanuwna to dnalo wa zhni gwo minaati tnutnu. Wayo wazhni woi ɓwu gyi ɓonu, n kwo ɓa gawo abye gyi. N twu chenu, n ha gye mii lo zhi mii yakwo lonu ma zna, mii ye malo mii twu ɓo mwu n kwo ɓa bmamii zhni, ma wo na yi agbmada. Bamii n kwoi n jesnu, mii ɓa kwu ɓoyekpe, mii gye aɓo n ɓa zna zna, n na bmya, n na manai, n nukwoi. Che ho gye nukwoi ha kwu pmagkpege ɓo ye kwoi nkwaɓe n wo lai nyi, kwo zhni zai la nyi, ho ta dna kwo ɓwan, odo nkwoi zhni manai za zhni, ho gye ɓa, ho shi ɓa, n na shi ɓanu awye, n nabayi ma twu ɓa nu mwi, n ha twu ɓo manai mwu, n naza ho ɓa gye ho gbmi gnyi kwo bmaho zhni dai dai. n ha gye nukwoi, ho ɓa myi ha bmaya, twukwo twuge na aɓo anubwoi, ɓa to zhni anya amanai nu anya nukwoi ɓa fyi aza n na zhni gye. Ho ɓa wo ge anaza wna fyilo n ɓai pa fyi ge ɓa zhni ɓo nukwoir zohonu ho woge awu wo n-wo ɓo zhni ɓo kasanu ala dwu ɓwan woi, n twun che nun ha gye kwo habma kwoya sanu n mii gye kwo che lonu n mii nyi, ma bma, ma lo ma fwu ɓo mwu n kwo ɓa gamii agbmada. che nu zhni mii ye ozhi ya kwo ma lo mii sase dna ma zhni knyi nya. Mii ɓa lo zhiyakwo nu mii dna, n gye che kaduna gnyi nu, ma wo agbmada, ma zna aɓo nyi n ɓa ɓa gama ma zna aɓo nyi ma zhni n ɓa nu ɓo zhni mii, mii wo agbmada nsu. Twukwo twuge na, kwo kompeni tnutnu nuya company lolo ɓo n mwa, n ha ɓwa ha lodna, ho ɓa myi ha ɓwa nyan kwoɓa bma hozhni ɓo. N twu nche nu, onya nu nkwo zhni ozhi yakwo n mii ɓalo okwonu zhni kaduna, kwo mu uyiwyi lon mii njesnu, mii ɓa da kwo lo n pyepye yi mii dna ma ɓwa ɓo n ɓa ɓa bma mii zhni. Omaza ma, ɓa lo ɓo, oma za n ɓa fyi ɓo nyi, ɓa zhni atnutnu zhni yi nu, ma lo ma gye ɓa che ɓa wu, n na ɓwa tnu tnui shilo azaho ma ɓa zhni gwomi nati nya, azaho ɓa zo ɓanyi ɓwugyi aɓwa. To n kwo nu zhni mii gnage, n ma gami ya lo, mii ba zna n nanyi, mii ye ma lo ɓo nu n ɓwan. ma lo mii ɓwa ba ma dna, ma twu aɓoi mwu, ɓa bma mii wye wyei zhni, ɓo ga mii agbma da nsu, n ma fff. N ɓa fyi ɓo nyi, ɓa lon mwa, mii gye ɓa lo che myi shiwye magye ɓa n na gbmadai, azado n ma pa, o mii zadoho ɓo dnalo ɓo, ɓa fyilo woi zhni tnutnu n company nu, aba na lu aje, to n halo hagye che wo dna, wo zhni tnutnu ɓo wo ɓwagyiwye, wo mii woin ɓwugyi fwuwa, wo zhni aɓo n ɓa ɓa bmawo zhni, oza doho lon wo ɓo dnaɓo amma n haiye she kwola wo wyewyei gwo, a yi wo ge asha agye, wo ɓo zhni wo zhni tnutnu n kompeni n ayi kwo ga mataco sa n wo ɓo lo ɓo n chei nyi owo ye wo ɓo lo ɓo dnan naye tagyi-wo ɓo lo dna n na ye dwu bwu gbmanyi tagyi gnwu chiwagbma nyi n chei shi nyimwa nyamwa chei aba. Wo ɓo lo wa dna n nakaco company yi, wa-wa zhni tnutnu, har wo ɓwa agyiloye, wo ɓwa wo nyi ɓo woi-woi zhni wo ɓei yin chei che wo che pma. N hagye. wo zhapyi ma hagyewo n wonyi wa myi pyiwa, wa ɓwagyi wye, wo bma wa dida zhni n che, wo ɓwanya n kwo ɓa zhni wo nyi ɓwugyi, owa ɓyi ɓa la bye, owa ɓyin ɓa kwu oɓa zhni Dna n na ɓei pya nu, wa cheche ɓwa, nɓo ekpei dnagnyi nzhi dnagbmai lo nu. To kwo nu zhni mii gnage, ozhni aɓo yi pyan ɓanu, n ha lozhi dna gbmai, mii ye ma twu aɓoi mwu. Bamii n wo nya yii ozado ho nyi n wo ɓo zhni wo zhni makaneki, nwo ɓo lo wo zhni anya aba ɓo, wo ɓo dna wo zhni tnutnu, n semouita kompeni nu nsa, wo gbmi, wotwu anyab bazhni mwi, woi-woi zhni a motonu aba, har wa ɓe wa wo nyi twukwo ɓwa sosai, wo she wo nya gbmi, wa ɓe wa dna nna. Abuja ye, wo zni anya a mota aba lo che lonu, dege a moto aba zhniyi unya, shekwo ɓe kwo gwo wo wyewyei twu n tnutnuyi nu. N twu n chenu, kaduna kwo zhni abanu n ɓa ɓo da mii n mii ɓa mii ma wu uyi so, n shni ge ozhi yakwo nu wu uyi-i n mii, ma lo mii dna ma sase dna, ma ɓwa ɓo n kwo ɓa bma mii zhni dna ɓo, ma ɓwa ɓon kwo ɓa gamii abye gyi n mii nyi, ma chige <hesitation> mii la gwode. N-n kwo, kwo zhni nya, omii zado ɓo jein, amma shekwo la wo wyewyei je gwo, woje dna lo n tan yi, kwume wo dna wo zhni tnutnu nu ɓo, wo to na pyi-i, wo to je apyi ɓon twutwo twuge na wo la wo nya twu bo kpekpe, wo kwu wo pyiwa mi-i zhi ɓo, wo ɓwa, woje ɓe woje mi-i n ɓwa ye n waza fyi a ɓoyi n ɓanu kwo bmyalo, ho zhiya, kwo nu zhni mii ge ozhi yatwoyi n hadna n kwo, ho ɓo yekpei lolo, ho n cheche blo, hola-hola oba kwu ɓo n gachiya yi, n twubwo twuge na, kwo nu zhni nyan kwo ɓa bma ho zhni n mwa. Dnan na ɓoi pya unya gwudwu dwu lo nu, che nu zhni mii gnage, ozhi mi-i yi n kwo nu, ozhi dnagbmai pya, kwo ɓo nu n kwo, to ho n ɓo zhni zhni-i, to kwo kwo kwa ɓo ho n na zhni gyei. Che nu zhni kwo ange mii gbmiya ɓwi ma lo ozhi dnagbmai n nanyi ye znu ɓa ma zna, abayi ɓo ɓanu gna mii da shi ɓo lo nu, mii ɓa myi ma dnaɓo ma ɓwa atnutnu, aɓon n mii ɓa zhni atnutnul yi pya ɓa nu ɓa nu zhni aɓon n ɓa ɓa bma hozhni, ɓwa tnutnu yi ha lo no twuɓa mwi, ɓaɓa bma ho wyewyei zhni, aɓo unya, man ge onya nu.